Sahala amizao koa ñy tohiny ñy tantara raiky toy: -"Ndraiky andro ,nisy olo malinike manañ'elatsy nitrobo añatiny ñ'olo maro añe; nandeha niala amy toera raiky feno hafalea rozy io ka tratsiny ñy hasarota ,noho ñy tahotse ,fa sendra tanà tsy haindrozy ,maro olo tsy mahay an-drozy ".